موعد العطلات <hesitation> الوطنية اللى عندنا في-في عمان، <hesitation> عندنا عيد الفطر وعيد الأضحى النهضة العمانية بنحتفل فيها في الثامن عشر من نوفمبر، عندنا أعياد الميلاد الوطية يوم واحد يناير بمناسبة بناية ال-بداية السنة الجديدة، وهذه العطل بتعطى للناس <hesitation> فرصة أنهم يحتفلوا مع بعض.